Sohõ saaji kaŋ gonda saaji zama ir ne laabo wo sinda saaji. Sohõ i ma ne saaji kaŋ kooro yaŋ go a ra, mari yaŋ go a ra, moosu yaŋ go a ra, jeeri yaŋ go a ra, cebeeri yaŋ go a ra. Toh sohõ haw bi yaŋ go a ra so i ma ne ma furo a ra sin sohõ da manci ni bay haŋkaŋ ni taamu no ni ga tun kay ma ne ni ma furo a ra? Toh ni bay day za ni ne ni ma furo a ra ni kamba ga bine ni bay day nin wo day buuko day no ni go no di. Toh amma din bay haŋkaŋ ni taamu kaŋ ba i di nin, i si di nin ni ga daray toh wadin wo a gonda daama. Amma din man bay haŋkaŋ ni taamu ni furo saajo ra ni bay day ni cee daara fallan ni bina, laasabo kaŋ ni ga te a ba da saajo inga nin ga soobay ka lasaabu ni bina ra. Sin ay wo ay neeya ay sinda haikulu ay ne ay ma ka'ka furo saajo ra ka ham izey daaru, shin ay ga deede wala ay sa deede? Ni di, ni ga ne ni sa deede zama ni bay day manci naŋkaŋ ni ga daaru no ka ne ni ma bisa, da manci Irikoy no nin ka ni hano go jina ni bay day kaŋ asi te ni man hay'fo taamu ma ne ni ma furo saajo ra. Ni di sanni beeri no ni kande noodin. Amma naŋkaŋ na hay'fo taamu inga wo ga furo a ra baani samay ka bisa i si diyaa a ga diyay a ga bisa baani samay. Amma din soola wo samay no, amma din man sola ni di a site kala ma kay ka soola.